Bueno sanatajkants seguinanpeoching este mapier urg umbeyuts micaj enero joy ñat mej ukeats caje enero aslok yun cosa buen sow, cosa bien enero, febrero cajts de día del amor y la amistad aguey chilambeoy yun ajket astajkut celebrar aninguy costumbre de san dionisio del mar este virgen de candelaria aguey este ajtaj kut celebrar enero, febrero, marzo la aguey aloj no kat que marzo pues que dij waw benito juarez 21 de marzo dejcuaw marzo, abril ajtajkut celebrar costumbre nguy san dionisio obispo abril, mayo apotpotso chaj wat amigo apotso chaj wat, apotsoj chaj wat apotso chaj wat apaj, wat apaj, wat auesia juolt tekal mayo a veces guma potsoj awat tiel caj mayo ajuot estan junio u estan julio atmon ganuy mijaw xicuaj mi cualtijuaxot. Por eso mayo, junio, julio quetchi ma potsoj chaj wuy najñej que apotsoj najñej ajout hasta ganuy patat shigi rajowtca julio, agosto casi tiempo laj luck despidido janapier nashiel apier angu mapier nashiel ngu janapier junju ni tapier tiel ultimo caj de agosto para septiembre a octubre quejlaj pactajgu cosechar pero en cada septiembre casi la mbiek naquin laj paj ñien guyuy pajñiej nadam mbeoyoy dij pajñiej este casi más se da despedir a tiempo por esto tieljas de tiember compañero ganuy tiel caj este octubre casi esta despedir tiempo quejak luak ya woshana liak puro este guñuy pue octubre, noviembre, noviembre, diciembre pues quejak luck mbol mañat. Ket shimun anok ñiat de ayac dios par maa arang mirang nagiet sanok ñiat de seis de lluvia y seis de guma juet pues por eso tokey ajlock tokei ajlock costumbre de san dionisio del mar.